هي الأمر لأكيد لقيت وحد لخريطا شويها مدى، مالا هزتها و بدات تراعينا وين راه الحل الحل نتاعها، راحت لوحد أستاذ تع آثار و تاريخ، راحت قاتلو هاذي قراهالي، مالا فاق بلي راه هذي الخريطه فيها كنز، مالا قالها نروحو ليها اعطيني الخريطه نتقاسمو الكنز بالنص، أيا و مبعد قاتلو إيه هاك روح راعي.